ما أصل الكون في رأيك؟ أصل الكون في رأيي مرتبط بفكرة الخلق، إنه مخلوق بإبداع وتوازن دقيق من قوة عليا، وهي الله سبحانه وتعالى. الكون مليان إشارات تدل على وجود نظام مرتب، سواء في حركة الكواكب أو تفاصيل الحياة على الأرض، وكلها تدل على الخالق الله سبحانه وتعالى